دا یوه مهمه او تخصصي موضوع ده، او زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم. خو دومره پوهیږم چې اوبتل یا سب مارین د نوې ټکنالوژۍ محصول دی. دا وسیله د هوا څخه په ګټه اخیستو سره د اوبو په سطحه حرکت کوي او بیا د بالاست ټانکونو په کارولو سره د اوبو دننه ښکته او پورته کیږی.